اول حاجه بنضف الطوه علي خفيف كده وبعد كده ببلها في المويه ولو بقت مويه حاره بيكون احسن وبخلي المويه فيها لي مده من الوكت ،بعد كده بجي اغسلها بتكون الحاجه الاتلصقت في الطوه فكت شويه ،بعداك بدعكها بالليفه والصابون لحدي ما تنضف